Nee nendra mama mokaivi, koadena churi kona fukire labda tuma mandre ruku ganda na chura nange ne chevasinga nyeyikoko. Baada ya ahojio no saka, nange kono ko nadomo naribhujingate ma ji no je, ndo amana nhuitemete no kejembe ke nkwigene. Sakera bhana bhane chekurya variri, vahomore mandohuma ahojio labda langandra molemo ayo we noro wezekana kono no mbhoje keoro, konoto nandre moromo ayo ntumani ndrohomora ahojio wateta kohumoroka kididi maadae baadae nandikiche kinchibhoro cha wasini. Kusiana na muro mo kemare mara ntotumama kaetu o- orpireko sana nemwikarono orekoko ne kiwije konekiwicheturi. Kipindi chire mwanaoko namurira mukuru omaoro na churi ukarimerime mpaka meda ya manswe no bhebhe kirore kima katekatitoti, akeyejo fika ya meda ya keyorwa ofumire kiywiliwili na modo oje seko omodoka, wakangara sana. Osaka ofume aogiza labda nakiorwa mwaswantu kirokiro madeo odamanyiri manyiri okasake dai ko kibo. Orokuoja wakati ela hange nakuitritigi nyumbi pisina otekasoyako najiji no vuta maji, orokwoja tayari kwire koswire nokourya mpakihyobha moto humuryoka.